Kuxuu kunii kanjá kón na'a ini no'ó na'a inja kan yuu, xhii xuni kajá konna iin vixii kiti yukuxu kaja kón kona'a ini naija kaxakan kuu xena'a nanda noxhix nika njini, nakaxhika yuuná.